الفنان الكوميدي يقدر يضحك الناس ويخليهم ينسون مشاكلهم ولو لفترة، وهذا له تأثير إيجابي كبير على المجتمع. أما الراقص، فهو يعبر عن مشاعره وحركاته تنقل طاقة وحيوية، وكمان يقدر يوصل رسائل من خلال الأداء. أنا أميل للكوميدي، لأنه الضحك دواء، وأحب أشوف الناس مبسوطين وسعادتهم تنعكس على حياتهم.